Si devu speté për tre ure vadu feme ën gir ënt ël pais vau vadu caté calcoza da mangé <hesitation> pöi m'setu s'na banca, lezu ën liber u vardu le nutisie sül telefono